Ñanemiri yave kua apo reta re, <hesitation> kua oyapo vilguei ñanemiari yave kua reta re jae reta ko oyapo <hesitation> opaete kua hesitation ñee renduka, ñejaa reta oyeapo vaera jare <hesitation> oime kua reta jare jukurai jae reta oyapo ipuere vaera kua ñanemiari pipe